اول حاجة اتأكد من الاوراج بتاعها ورجها كويس ما فيهاش اي مشكلة يعني قانونية تاني حاجة شوف كان فيها تودير زيت فيها اي شيء يشوف الهيكل كان فيها حاجة فيها خبطة فيها اي شيء وبعد كل هذا خودها للورشة وقول للـ- <hesitation> الاسطا يديرلها كشف سواء كان كشف محرك ولا كشف كامبيو باش بعد الكشف انت تعرف اذا كان فيها شيء غير يعني واضح